بتكلم الايطالي لكن هي محاولات عشان ابقى جزو من المجتمع ده و اخش فيو و اقدر القى لي شغل و اعرف اتعامل مع الناس كويس